जो कुत्ता छन उनके बारे मे कुछ ग़लतफ़हमी यु छण की वो केवल भौंकना ले होंद और सभी कुत्ता एक जैन नि होंद. या केवल गैसट करना वाला कुत्ता वफादार होंद. असल मे कुछ जो कुत्ता छन वो अलग अलग व्यक्तित्वो और व्यवहार राख्दा और वो समजनु जरुरी छ.